Le dificultà i afruntu che prövu prövu fin che riesu e se riesu pa <hesitation> ciamu 'na man a cheidün o se no lasu perdi e pöi cuandi a ie chiedün më fun giüté o da se ne prövu a cerché online 'na solüsiun për riesi a fe sta coza